Sopo pa tsan magava e kaovo. Ge kes magava nom e vui patsan sopo voapo papana poya en, kauvo. Gevui, pa nor sivi ane pa sivi pa nene kes vanao tsuk nu o vasisio. Sopo po papana pova een, tetenom en vanu, vevets upa evui ge kaovoi vara vaen pa. Varan tetenom varan vevets nom ekaovo va kikiu tetenom vevets nom ekaovo va kikiu. Vui va kikiu tetenom, kokomana pian matamuan tsa betena popapana pasan vets nom ekaovo. Ge tetenom varan vevets nom ar ne kaovo tete voana. Ririu pe kaovo ririu pe vui. Patsan tetenom varan vevets nom varan mamatopo. Kokomana voamon veni ah tsi gut kaovo. Hubam taim tsan sivi kaim pekauvo ge pe kua e viu. Tenom pasivi papana po waen tetenom varan po hubam vanu. Hubam vanu to petete upas enor. Pemam komana ta komana inu. Tokita tete upa noma vasata hi vovoso pati rekas pemam. Tetenu ka kokomanai po kama tasu pene, sopo komana veni komana pemam o tom naiana vapaese o kuapemam. Kua tsa tasu tsa enor. Kene tsa tete menu po koma ururuana sova ar buanavi nene nau roma pa vore tsuk. Vevets upas a ne kaovo, a ririu pe vui mene kaovo sova ar rekasa ean tsa vets a-aririu pe kaovo. Ene tsuna ene tsa tetenu ka vevets upa voso ane koavo riririu voana ar ne kaovo riririu voana ge tete voana vispeo tenu ka voatsenu pane vo tete voana. Kaovo va kikiu kaovo va tete amamoto. Kaovo kora tsan op ka sino kaim po kua pean ean a ti va tsiaka. Ka taem sivi ka taem pe kaovo vakikiu ge kaovo vatete amamoto. Ka sivi nor sivi ane pa ar buanavi, kene vaono tsuk rova a sivi po po vaen. Mono papana o eninana eh kaovo ge ati vui.